أكتر مرّة كنت محزوزة بي حياتي إنّي أوّل مرّة بدّي سافر على أميركا يلّي رايحة عليّا هيّ واشِنطُن وأنا ورايحة هونيكَ عتلاني هم إنّي أنا كيف بدّي إطلع من مطار عربي الّي هوّ أنا عايشة فيه وبدّي إتنئّل على مطار أجنبي وإنّو أوّل مرّة إسّا بروح- بروح عا هالمكان، آم أنا وبي قاعة الإنتظار <hesitation> أكيد طلعت من بيروت ومن بيروت عملت escale بي <noise> مطار <hesitation> قطر ومن قطر بدّي إطلع على أميركا، أنا وبي مطار قطر بتجيني سِتْ بتئعُد جنبي <hesitation> بتحكيني بالأجنبي برد عليّا بالأجنبي أنا يعني كلمات بسيطة ما يعني hi hi وبتئعد جمبي فجأة بتألّي إنت بتحكي إنجليزي ولّا عربي؟ إلتلّا no english بحكي عربي. <noise> آم هي بتئلّي كيف رايحة إنت عا هيديك البلد؟ مين عندك هونيك؟ إلتلّا رايحة عند إختي وهُنيكة إختي ساكنة وأنا بدّي روح لعِندا بس مشكلتي إنّي ما بأدر أفهم شي أبداً علّي بدّو يحكّوني إنغليزي لإنّو لُغتي عربي آم بتئلّي أنا ب- بساعدك بي كل شي ومتنئّل أنا ويّاكي من مكان لمكان. نحن وئاعدين بي قاعة الإنتظار انبسطت كتير وكنت مرتاحة إنّو أنا في مين حيساعدني كيف إتنئّل من مكان لمكان حتّى أوصَل. على المكان يلّي أنا رايحة في الّي هيّ <hesitation> أميركا واشنطُن كمان منطلع وبنفس الوئت أنا وبي ألب الطيّارة بتيجي ست بدّا تعطيني ورئة وعبّي فيّا معلومات عنّي بدّا ياهُن بالإنغليزي السّت الّي كانت معي بالإنتظار كمان بلائيها معي بي ألب الطيّارة، كمان أنا ألِت يا الله شو أنا محظوظة إنّو شِفتا مرّة هون ومرّة هلّأ بالطيّارة شي كتير منيح هيك، بت- بتساعدني وبتسهلّي كل أموري، وبوصَل على مطار واشنطُن كمان بترافئني وبتكفّي مشوارا معي لحتّى تيجي إختي وتستلمني وبكون أنا لا إلا من الشّاكرين لإنّو أنا كنت محظوظة بي هالنهار إنّي تعرّفت عا هاسّت وهيّ ساعدتني <noise> بي كل أموري.